Бисёр одамон мепурсанд, ки кадом маҳсулотҳо метавонанд ба беҳтар шудани хотира ва тамаркуз кӯмак кунанд. Бале ҳастанд! Яке аз маъруфтаринҳо, ин моҳии равғандор, ба монанди самак ё тунец мебошад. Онҳо дорои кислотаҳои равғании Омега-се ҳастанд, ки барои фаъолияти мағзи сар хеле муҳим аст. Чормағз ва бодом низ кумак мекунад.